﻿Kua tembiporu oime mokoɨ, oime mopeti yaiporu jaeko yepea ndiveva, tatati ndieva oyemboyɨ vaera opaete mbae yambori vaera pipe pan, soo, opaetei mbae, oime irü kua tembiporu jaeko äpo oyemboendi vaera jae gaspe, kua jaema karairëtara reta ombokupague, jaenungavi jokua guinoi, jokua jae omo kumpli mopeti iakvigueva yamboyi vaera tembiu